Tailandy, raha nandalo tamin-drô Tailandy tao, irô zen̈y tsy de ten̈a ny afaka nidôminy tamin-drô tao ny Azia diosody ny ai ny siody esty. Afaka alefa zen̈y irô taminy tamin’irô kôlônia ny Erôpeain fotony izo irô nanan̈a pôlitiky natanjaka irô karà izen̈y.